Nenda ria wari na samaki na masusu, kwasababu wari na samaki na masusu kwasababu, unokuhera maviri nguru na nishati yabowa.